Onre ndexuu ikuian uun kuetinixu yendexu, uun yee vee ikui vee, vee yuu vejen nuu, nundete jan vee tagaya kenro vee kenuu yunde tudau vee endukui kee ño'o undavaru yuu, ndukui vanjuina onre vee hi verde hi kuijan uun ikui nainixu che vee chichi vee, vee tuchunku vee kenro ndon iho kue inixuu iverde ján.